A io ndreka dia fitaovana ho an'olona reka manokana izy igny. Dia izy igny an famohana vola amina vola amina toerana reka zany. Dia igny a managna managna ny <hesitation> anô manokana zany anô tsiambaraletelonô manokana dia anô mi afaka mampiasa anigny, na olona rena natôkana atokisanô ampiasa ananjy.